Elephants asia rehaky. Gny mampiavaky anazy manoka da izy soa mémoire-ny. Tena mahatadidy ela. Zay mahatonga gny resaky fomba fiteny hoe mémoire d'éléphant io. De izy koa angamba gny mamifère farany lehibe ambony tany.